Tabeng eng walenge naake wikang paako gawamanawa menabo tawabai, waletena tee okopo paako nawa gawawaluko, niingpoi mes kuunoke mokai aliko, niingpo koi okoweske, niingpo koi uduke. Eng tei waikes medemede menabo tawabai paako gaumanawa, tei medemede tei awa talala alala nii eng ukamalie tei paako gauwai, tei wakang paako gaumai tang koi waikes koi gauko eu. Eng peekaba peekala ule lelegas nalonalo uwai teie medemede ke, nalonalo ula ule gauwai. Eng tei paako gaumai tei nalo loo lea kameuko tei pangaloo meeke otowai gauma, engka ule taba meeke awa ule oula eng nee eng mokai malakoka kaka kapta wealoda, pidue asing pasiu waloda tee kaka ngang tewa meeke gaula mokai alawai. Teng mokai alala, mokai alala Tee tei wakang kaka kopiwi toko welaka pidoalawai, pidoalawainang peekanna teka wau itowai tei wabus naba wau uliai, wau uliai welaka panna olowaino labo, panna olola wikai pulebaliaino labo. Eng napo nii nau walenge napo na- menabo tawabai tee walenge teu meskoi kuunoke kuvi koi mokai alako buu saalike, mokai alana umeng tee mes megebuai te buu saali kuuno megebuai, megebuai eng awa oula aa eng mokai malapenawa tabo oto, teng tee wakang kaka teke loobuai. Loobula teke kopowi toko awa gawalawai wau ka weske nabalawai napoka tolowalawai te kuulago, eng teketai tei enang kopowi toko napo waikes lenula, eng teka napo pulenuma napo enang naba tei mida naba moo ulima napo teka kuunoka wau uliai, wau ulitoloko wela panna olowaino labo. Eng ninna napo <noise> enang o walenge nuwa iskaloi gaumo, Napo waking paako gaumanawa menabo tawabai. Walenge panna tee mokai alanago ummeng ule wakang paako gauwai, tee temo walenge awoi walengenake ningpoi paako gawamanawa gauwaluko, tee koi naba ule tee isi u moo uwai eng teie nuwai iskaloi weng ukawi te aga weai awa menabuai no eng aa paako gawamanato. Teke peekanna tee enang koi naba nouliai, nouliai kaleoko napo weai napo koi mouwai, moula napo tei ule kamoi gauwai. Peekanna tewa apula okei o taabo eng o mokai malawaino taabo o ngang paako eng teke mokai alawai, peekanna kopo kopoulio panna oloko napo tee wau wau ulitolowai wabus naba teke otoloio eng teika panna olola napo pulepule goka laini tauliai tei wiu- tenne wuikoi. Eng pangpanna olola peekanna napo wuiko sipai pulebalima. Eng napo walenge tee muuni loskalo tabamo paako gaumanawa menabo tawabai, tee ule koi uduke agegata paako gauko. Eng paako gawona teka tee paki naba tei enanne nuwai moulima te agata paako gauwai. Eng teka wakanna paako gauwainna pidue asing ulengbualoda, teka ule awa oula taabo ia o enang paako gawasinna kaka asing lula alawaloda teng manne tee wakang kaka teke mokauwai, pidueka ningpuai teka ule lula alawaloda, awateka awatewa gauwai teka ule lopa eng koopowi pidoaliai, pidoaliko napo tenne wiokoi napo tee enang wau teka peepoka mouma wau uli tolowai. Tewa wau ulitoloko panna olowai, panna olola teng wioko sipawainang tewo ka wikang kalake uweai anga wioko tee napo mokempo napo wesi uliai eu, eng tee walengei paako gaumanawaka te laboalio, tabeng.